Switzerland, Wor Swirtzerland kunnen, wor kun won bekenuu. Wor kun tabn ishian guddion ishinen bolli akan daati duran, bolli mila. Wor kunnen dib ede wonin midasumoja akan kabaa. Umojannen wol shirikite nadent ishian orrufa orretii wor kunnen dib sagale inin nyaat tana. wor kunnen gan kas muda mal tokko, inamaa, ilmani, kullin kulla yae bare tokkit wol chachae, sherehe ganna kas akas midaffeti. sherehen sun special sherehean wamenii katika history ishia kas.